जो हमारे बालों के रंग हैं । से भूरे हैं काले हैं चेटा हैं और मिटी कलर के हैं । ज्यादातर उमर के हिसाब से हैं । और जो बचपन से भूरे हैं ।